بصراحة اي مرات ما نحب نحكي على اشخاص قدام اشخاص ثانيين وهذوكَ اشخاص تجوز بيناتهم فد مشكلة او بسبب انو واحد يكره الخ فما يحبون يحكون عليهم بل المليح او المامليح فا نتجنب هاي الشغلات ونحكي على الشغلات بس بل الونسة وهشكل شغلات.